科学科技如果越发达世界的骗人的方法也越发达去他们用科技科技骗人很多是用科技来模仿学人学一个人说话骗人

我的先生他很爱我他不是一个很浪漫的男孩子可是他很顾家他很疼我什么事情都都啊会让我自己去做安排可是我不是讲要求过高哦然后没有有很重要的事情也跟他商量

啊本地的那艺术家，就是说工艺师，其实很多啦，但是我知道艺术家他们画图画很美啦，看他们画很美，会喜欢他们画的物咯，可是很贵，买不起咯，我没讲会识很多人啦，但这batik很美的，这有点有才华的不错的，我仔的先生都不错咯，我会喜欢欣赏他们做的物咯

你这政府的福利相当好的了啦我跟英国的政策

在我的国家有历史里面没有很多很多的故事会让我们记得的很常我在历史里面读到别个国家的历史和故事他教我们怎么样在社会里面呃做一个好的人

我住的位子，它旁边就是一个花园，所以呢有很多那种树很高的，那是说，阳光很大，那时，它会遮整个路路就变成很凉咯。所以说，树对我来说是一个很好的植物。现在因为大路外面，人要拿来做发展，很多的树拿来砍丢掉，是很可惜的。

我是喜欢去外面跑的人去外面跑是很热then 我比较喜欢区外面看风景可以跟别人聊天做什么事情都比较自由所以说我比较喜欢在外面活动我不喜欢在家里面因为家里里面是很好是因为我可以看电视看书看我要做的事在家冷静吧做自己的事情写一点东西这样子但是我还是比较喜欢去外面比较喜欢去外面是为什么叻就是因为可以看见外面的天气有时下雨有时天晴如果天晴的时候可以做很多的比如说比如说可以骑脚车可以去跑可以去走路可以叫朋友聊天去kopitiam 聊天这就是我喜欢做的事情咯特别可以跟别人聊天增进感情咯所以我喜欢去外面活动

我住的位置是在所以说这个位置呃他们不能做很大的发展又是有这几年有刚建的 apartment 也是很贵周围位置也是有 shopping 买东西

我们国家的网络快和阔啦很多时候在特别的地方的时候我都不能够用我的电话看资料有的地方还不错在我的屋里面啊能够看网络上的啊事情是我喜欢的

如果别人发生非常紧张的东西的时候我会跟他讲我们来祈祷主耶稣来助你来帮助你但是就是耶稣的话语来来安慰他咯来助他咯使他不会紧张咯使他慢慢的安静下来呃但是一个一个东西慢慢解决啦

<noise> 真 <noise> 我自己的生日，一天日子，第一个最与主的，就向主的感谢，但愿主感谢的最好的日子，和父母亲过我的生日，这最快乐的。但父母亲没在身旁的旁边，我要将这[ahh]外面的[ahh]最需要的朋友，最需要帮助的朋友。我会叫他们来，一起庆祝我的生日，但是我的生日[ahh]是我一天的生日，我一定我是感恩主耶稣。请他们吃，[ahh]请他们吃是我的，过的[ahh]最快乐的生日，日子

我国家是马来西亚马来西亚的抽烟的人很多抽烟的人跟那个抽抽电子烟很多所以抽烟的人会影响到很多cancer会变很多的cancer 不懂的什么cancer 都有所以说这个是cancer 现在是马来西亚很大一个问题因为cancer 到现在讲是还是很多东西很多医学上还不能解决的事情虽然说有药解但是叻还是不能跟它呃可以医的病所以说呃cancer 是一个很大的问题 cancer 是生癌的呃什么什么癌都有呀呃呃特别是肠肠呀肠生东西肺生东西肝生东西这就是很大的马来西亚的一个啊健康上的问题咯所以说吃的东西还有抽烟喝酒这些都会影响到会影响到那个呃马来西亚健康的问题马来西亚现在就是这健康上的问题要呃要解决如果没有解决将来可能很大的问题

我最喜欢的在我们这本地的伊班是新年他们有跳舞有唱歌啊他们很快乐的过他们的他啊他我们说福州话是说他们的啊土著ho他们的土著的做年

在我们的国家平常是五年一次还有州的投票差不多也是五年一次 so 全部都是年次的 so 每一个人21岁以上都可以投票

呃…做音乐的种类我喜欢的很不一样的我会喜欢那呃…呃…什么啦呃…呃…基督徒的音乐啊赞美主的呃…呃…敬拜主的

啊你最兴趣的什么艺术呃我觉得我若兴趣的艺术是我要会会明白我我要知道怎样去蛤去去去欣赏他啦啊唱歌咯画画咯啊这样的咯

哪一个创业我做时特别啊花最多时间的我觉得应该是若说我不明白的啊我要花较多时间呃…像说呃…要去做研究的咯要要找较多的啊资料我要花很多时间

我现在住的位置是砂劳越古晋。【er】我家 那里社区的位置很多人就是有养狗儿和猫儿。这两个，这这两头两种动物，这两种动物是现在[ehh]这这这我的社区最常看见。狗儿有很多款的狗儿，猫儿有很多款的猫儿。现在人，孩子不怎么要生，孩子不生太多。就是养狗儿和猫儿特别多。所以说，这两种动物是我这边最常看见的动物。当然也有别款。有的人养鸡儿，养鸭儿，养玩耍啦。虽然说，他们的鸡鸭杀了吃，但说也是，也是有拿来用啦，拿来养啦。还有的人养那个，那个蜥蜴，蜥蜴就是那个七步应什么咯。他们放在家里养咯。也有人养老蛇，这个比较少啦。就是猫儿和狗儿比较多。

ahh 一般上叻，全部的车 ahh 都会驶那讲较小的啦，我礼申内里能够驶的车我都会驶。uhh 无一定说要有什么车，我才会驶，手的 gear ahh ahh start 车的，那讲不是自动的，我都会驶。

那个我住的地方呀比较多看到的宠物呀平常是狗和猫呀因为很常会听到狗一直叫 but 他们会狗养一下拿来怕贼会来家里偷东西会叫一下咯猫也有很常家有猫的来家里叫一下啦

轮到我朋友咧你遇到什么事情那么紧张呢我会跟他说不用紧张全部交到给上帝你祷告就好了上帝会知道怎样帮你解决你这个问题所以就是好好交给上帝就好了

我觉得对,子弟女的 ［arr］ 希望就是说，最重要是他们知道谁是上帝，谁创造他们的主，谁带领他们一辈子，谁会教他们，会照顾他们，会跟他们一起走这个人生的路叻，就是认识主!

哦，学校和家长, 怎么说要一起帮助？教孩子，平常讲学校也让他阿爸，阿妈 ahh 那儿 家长知道他们怎么教孩子，他用什么物？当[ahh] 阿爸，阿妈看见了，学校老师怎么教，他们也拿他的想法。可以问他们，问清楚，问老师，平常我是这样问老师。有沟通一下啦。有啊，有问他物啦!

呃也人工人工的代替是什么叻就是现今时代最新的啊人工的代替以后我觉得这个是可以好的也可以是不好的不好的我们若是说来代替后啊他慢慢的就是会代替你很多人能够来做的东西

我较喜欢待在家里，因为里面较不热，外面很热，有时候不耐。我跟他说我也喜欢去外面跑玩耍，但是不要晒太阳。我有出去屋外但是没有去晒太阳啦，玩耍啦，或旅行我也很喜欢做这事情 ahh，但是不要太阳晒就好了啦 ahh

这星期我看见的多数都是那油棕树因为马来西亚种太多油棕了不管你车开去哪里你都会看到这油棕树因为若种了后就是中一田过去几千甲几万甲开车开到路路时都在里面你车开一两个小时啊你大概至少一两个小时内你会看到那油棕树

我觉得一般上我们对国家的出名的历史人还是比较出名叻了解不会很多会懂的就是很久以前的人 then 还有就是像说呃多数都是很远的啦都会懂的啦

若是我的呃社会里面较大的那个啊长辈啊他会教年轻人啊平时他们会说很多啰嗦的话咯说很久咯啊也有说一起互动的话不多啊我觉得也有很多年轻人很常跟老人家讲话但是我们这边呃三一堂礼拜堂有那什么托老中心那所以那些年轻人会去帮忙照顾老人一下咯所以这可能是一种啊怎么说啦互动来的咯他们会互相沟通啦呃有时我们孝亲节啊母亲节啊有时我们也会会孝顺我们家的人啊爸啊妈呃那时就会比较多互动咯啊

我没有特别的一家的爱停的还是比较兴趣的艺术家这艺术家给我是说他们若是知道要做什么特别的东西比如说会画画会雕刻会啊随便做什么较特别的东西啊就是说是一种的艺术的话比如说木咯木可以做椅子较特别的咯这还是说知道焊铁啦雕花啦这都是我会喜欢的艺术家我没有说特别的艺术家我现在这样我知道的就是说我会喜欢他们做这叫什么啦木头啊很多马来西亚很多这红木红木销一下可以做桌子椅子做了这木的可以做不一样不一样的东西摆在那边所以说啊可以从木头里面能够说拿来据一下拿来磨下变成一个特别的桌子啊椅子啊橱橱啊这都是我很喜欢的一种艺术咯艺术品所以我没有特别的艺术家艺术家只是我会喜欢这样的东西

现在讲洗手都是很重要的因为这个会帮助我们不肯不会中到怎样讲呀细菌呀因为现在很多病就是因为接触会过的所以洗手是一个很重要的我们手都是东西拿下吃进去这都会使我们得病

我住的国家是马来西亚呃没有什么比较多的气候变化啦因为马来西亚就是热热的呀下雨也有啦年头会下一点雨很大平常的时候就是很热啦很潮湿咯汗流了没有什么特别的气候啦

这过去五年里面我们对国家慢慢的由现钱到到啊啊 ei 但到那信信信用卡 and then 到现在都是用啊啊啊 digital 的了啊就是说用电子的这样还钱了啊呃

我们人的文化里面我喜欢的故事较出名的故事呀呃没什么特别的故事叻可能华人的文化较喜欢的故事其实也没啦呃…较喜欢红毛人的那故事啊因为那什么仙女仙女故事啊呃中国人的那文化故事我没特别喜欢因为可能啧我较多那学到的那西方人那的童话故事啦

我觉得学校隔壁教育同时就是一起要有一个呃一样的看法大家一起要彼此的聊天 so that 才会明白讲这个小孩到底到什么地步什么地方要看什么地方是要帮助的

呃一个在桌上玩的游戏就是就是打麻将啊打麻将是一个桌上啊玩的游戏还是纸牌啊纸牌好像说那个呃大富翁呀啊电子游戏电子游戏叻就是玩手游 game 就像 candy crush 这样的东西

其实你若说担心什么的科技啊现在最担心的其实也是呃就是现今的人工的科技咯现今他就是说会慢慢的打代替很多我们人能做的你也不会去分到底哪一个是真的哪一个是假的

我对手机啊有顾虑的话是说因为怕电话里面啊电话号码有时怕说会被人看到拿啊还是啊因为我藏很多东西在电话的等下怕电话里面的资料什么被人拿掉特别是特别是比较秘密的资料咯比如说很多事情我不记得哟会录了放在电话里很怕说这这啊他们能够上网跟我的这个资料啊hack进去跟我东西拿掉就是说就是怕这样东西就是说现在online很方便现在很方便啊很多东西都能够做相片啦录音啦能够寄来寄去的东西这些东西若放在电话里面若是就是怕说较秘密的东西被人知道掉怕被人hack掉特别是银行号码啦较较较重要的有些东西没有变掉要save在电话里就是说就是会

运动吖其实若玩的有很有很有有趣的尤其现在呃 oOlympic 呀你看那跳水啊这他们要练啊这都是很有趣的啊有比赛的打球啊啊斗会跑啊还是骑脚车游泳这都是很有趣的

这我的国家我知道怎样找律师找律师要看你找律师是要做什么咯因为律师有分不一样不一样的呃地方有些的帮你打要去法庭的有些只是做呃呃 contract 和 agreement 的

本地的艺术家呃在学校在学校是怎样用的我觉得我住的地方都是国际学校 so 这多少学生就是家庭较有钱的还是说外国进来的学生在这边要读书就是去这国际学校